Rienrabadnidekson ronrabagan per chilaraya bargat napraba garnapaba perdón por niron dirabagan atraba sekegaze pornirakwaldi nabadek buenrora tudan nebwenidira lobasaraba shi porbuenrabaze chini roes raba tachirirabarakxo rondirabagan gatraba pornirakwaldiraba dekwnoshiban raba por nir nieraba de kaxta chiguinaba basaba gnaba pardon losaba asta chinomoo ratraba pornii nirodek xkinpakechirarigon to kosmal gakwewxipor rounion netambien galila kwew deke mal nebuenioꞌ guenabo perdón losautech chomod chunixoo wali gundozieꞌ chunillꞌ pakedioꞌ yilachigagazioꞌ basakꞌdioꞌ pornirakwaldio deknoshina gabilowen nalishibni lobuen yinioronill nirakchiwchaguet norawni yoporlakuldio deke nushirabuenio nocho buendenio mal nochodew konkaw, nochedew kinio